عشان أغلف هديه بطريقه حلوه أختار الورق و أختار قيس الورقه تكون أثبل من الهديه أو أحط الهديه في وسط الورقه بعدين أطوي الچوانب و أثبت الأطراف و آخر شئ أظيف لمسه نهائيه إلي هى الشريطه الملونه و بكذا تكون هديتك مغلفه بشكل چميل.